A mi a m'pias mach beivi l'acua natürala, cula frizante l'ai mai supurtala, a m'da cuazi fastidi cuandi la ficu ën buca, ansi preferisu beivi d'la bela eva frësca ch'a ch'a sört da la muntagna, da nui auti l'uma la furtün-a d'avei d'funtan-e ëndua pöle beivi d'eva frësca e purtela magara anche a ca se ch'al e pi bun-a